Toh ana akwa duniya lakuti hemthaku vira kewa swa ɗina na kitsi kiri apa futu ngini ti dana hamta sakati dana hamtala buru a thliya pal apa thliya asham ni, thliya asham yoni to akwa duk suti ya harari akwa duniya ti hyel thaku vira kwa a ɗinana kis kri epa a asham wa, ki hora hutu akwa ashem, thirki ma si tsu ya ɗaghim ta hira, ya kucheli ya matsi nyafur kuthli, ki wul dakwa fil taku, taku mi nɗi diba lari tin ga pila mwda naka nikka, mi diba da taku, mi dik hatala korimi, kora bi wuti nda bartala kirari, kaɗi pwui la kari nshang nati ga ɗi taba wuta mawa ga wuta atsi nza taku ni, ki mwatsi nyafur kuthli ki wuti mja kwa batha, mja kwa fil taku ni, da kwa hwui faktahak faktahak faktohak kada hwhwi ƙoda si, keda jak thatu, da jekti fil fil shang, keda homti sileda kada hora kuthli dinar ka sila nɗa sususuɗa uhm ka swaɗi na kiskiri apa yiniwa. A hila yini futu layya mo ana kiskiri, mi a layya ni, saka nda tha mwabi, madan ker nda mdi kum, ima ya mdari, wala yadi thawa barka hyelthaku yarna wuti hamdala he sadaka zumci han dati neyar. Wacci kam ndana nda mdi su amma kulin, mjina huni apa miri, amma kulin kura hani ni, to an futu ijana yini ana kiskiri shang, a hila ngini hutu lakadi ti dana pila a april wa, april ni en saka char wada nda wa, ata mtaku ni, an nati ma dak hamta tcha dana fati madan ker kan mwa ata taku kan mwa char wada, ka ciƙi hara, shadi na tira kira tha yini ya, wala duku swaɗi na tira kira tha yini wa, an iri sunati nɗi hir tcha a kwa zaman, ka gir nzi shang ka gir mwa girga madanga shang, ma giri kagir ɗa hirim ta hira vige giri ka jir sim susum ka jir hara suti nɗifa gir hira, to swadina jira, amma sulaka ɗi nati dani damta hirwa susulakawa to msira ya, aa aɗi msira we, wala rakka aɗi msira wa to ka hyel thaku dori harta labur ashir hani, ka hyel bukkda buru tsi, kila rasaka wala mada buru, mi da li billa kada wut puri harkal opa lakuti mbur wutini, ke hyel tra lebur a kima, ka hyel ki limta labur law, sur pila bwu damwa ɗi shang shang me wochi. Ga matsi mdima, mi ngi mwa kwa hutu nda nak ngi kari nda thlagi nzabi ga omo, nda nalagi su msira kara sima, mi kulin kura hanini wacci aɗiwa, wacci ana ɗi hang amma kulin kurama aɗiwa <hesitation> ka'a sir duniya shang ta hidauri mi gaɗi hir mdi kulinwa nawari anti nga hirmdiri, sakaɗi tinga hir mda kis kira ngi me, amma kulin kara hir mda, mi tchi tchi ma tin ɗa dd nga ka pela wa hirni, kata nzi mdir nga, amma mi gi pila ga hwui mda ga hwui mdi ngiri lka tsai kwa huri wala nga kwa pila ga wuti kara libila kara mwa hutu a tsi mjir giri migir danti dasi mwa hunini ma tin ga pilla kai gaɗa mwa wa, kagi hara mwaɓwi kur ninga ngi hara ɗiɗi kurri a a mi swaɗi no kis kira kranga aziwa, wala maɗanga mi dak gatti msira kura, laka madanker ma da pilla oya yoɗi ka durun, wala ti miya gru wani, ta mzi mwanti yaru ka yar ɗahimta hirwa kaya mwa hutu wa mji kmwa titira mwa tadm kagwrawa. Da mwa ra wul fil taku akwa ɗiɗa yare, amma a yaru ya dɛna mwa wa, ka riba mi swa tcha antiya wu ta, a a ka yin zolikur ngini thata mari, kuci ngina nzi zoh diya, amma kulini tsu ɗana hora zoli kur kira ya, zoli kur ai zoli kure tharre mdi wa a a ka hyel harta labur ashir, ka hyel dik dabwabur ka sunngini yoni, an suti bura pilari, ey wala mada buru dan ma da dinga mwa tha wari ma e sinta lada pekti kir kiga madama da yore, to mi gira ti gi pila ga hir thewa mdiwa ga da hirim ta hir a tsi mdiwa ka nawari enti gira pakti kir ri sakaɗi ti gira pakti kir ke mjir girbi, kilara saka tin gira ɗi gwiyi, tin kilara saka ma nɗa wulgir apa gir su mwabi ka gir wuti thu laka kwaya banda kithir wahala ti gir wuti kirawa, amma suti gira hara gira kisvira yana ai mdaku, to ka hyel tira labur a kima, <hesitation> ka hyel herta labur ashir, ka hyel tharra ka bur pokti kira madan buru kada si mwa tsi mjir do yur na tchi tchi kada mwa wul ngi ke fil taku taku yare a nyafur kuthli kuthli yari, to sai dazi buru